தங்கத்தின் அடிப்படை அர்த்தம் தங்க நிறத்தைப் பற்றி நினைக்கும் போது என்ன நினைவுக்கு வருகிறது? செல்வம், ஆடம்பரம் மற்றும் ஆடம்பரத்தை குறிக்கும் இறுதி நிறம் தங்கம். கிறித்துவம் மற்றும் பௌத்தம் ஆகியவற்றில் அதிக முக்கியத்துவம் இருப்பதால் பெரும்பாலும் இது தெய்வீகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.